نالج کے بارے میں یہ ہے کہ نالج اتنا نالج ہونا ہے مارے کو اتنی تعلیم ہوندی ہے۔ میں کوئی یہ جاہشہ کام کردا مثال دے تو اگر میں ٹیچر ہوندہ مارے کو تعلیم ہوندی تے میں اگر مارے اسٹوڈنٹ ہوندے بچے انہیں نوکھم پڑھالدا، وہ بچے مارے کو تعلیم حاصل کردے۔ اصل گالے اساں بھی تعلیم نہ حاصل کیتی، محنت پاس کیتی دیئے تے اس وجہ ڈھونا سی بھسہ رہ گئے۔ اس وجہ اساں کو محنت کرنی چاہی دیئے تے آج وہ جا سی پڑھاں لکھاں تے آج اگر جو نئی نسل ہے اساں کولو انہوں کو بھی فائدہ ہوئے تے وہ بھی کسی کاماں ہوئے۔ اگر وہ میں انہوں دا بھی شعور ہوئے تے آج کام ہے ٹیچر ہے کہ ٹیچر اگر اپنے بچے ہم کال دیتا اسٹوڈنٹ ہم کال دیتا، وہ بچے بھی شعور ہونا چاہی دیئے جیسے ٹیچر ہے۔ اساں ہم کال دیتا وہ بچے پھر پڑھ دینا۔ اگر کوئی پائلٹ لگ جاندہ، کوئی جہازہ دا پائلٹ ہوندہ، کوئی ڈاکٹر لگ جاندہ، کوئی افسار لگ جاندہ، کوئی اس طرح۔ اس وجہ اساں کو محنت کرنی چاہی دیئے۔ محنت کرنا اس تا فوکس ہونا چاہی دیئے۔ اس تا فوکس ہوندی تاں اساں دے وہ کام کامیاب ہوندی۔ انسان بہت کچھ سوچتا لیکن ہوندا بھی ہے جگہ جرب کرتا لیکن رب بات ہے تسیح یوں کرو جو تسیح چاندے ہو۔ اگر وہ کامہ سی کرسان تاں اللہ پاک قسم کامیاب کرسی۔ مثال دے طور پر میں اگر چاندہ ہوں مارا خواب ہے یہ میہتہ مارگل ایجا وسائل ہوئے ایجا مسئلہ ہوئے، میں کران تاں جی اس مسئلے دی وجہ سے مارے نا جو غریب لوگ ہیں، غریبہ نال بھی میں تعاون کران، کوئی جو مطلب بے روزگار ہیں، انہوں کو بے روزگار دلاوا. کاشی تعلیم دےوانا کو جدے اچھے سکولوں میں پڑھیں بچے، اچھے دارے میں پڑھیں انہوں نے دیسی تعلیم ہو، غریب غربہ دی، جدے اچھے سکول بھی آمن جلے انہوں نے دیسی تعلیم ہو گئے غریب بچے پڑھیں۔ رسول اللہ وہ جڑے بروزگار ہیں میں آتا پوچھا، اگر سسٹم ہے جی کوئی نظام ہویا انہوں نے بچوں کو میوس پہ لاغے انہیں بچین جی ہیں مثال دے طور پر بچوں واسطے ایک سلائی سینٹر ہویا سکول، اس پہ بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں اس پہ کمپیوٹر دا کورس کریں، کمپیوٹر سے ہیں، اور لیپ ٹاپ سے ہیں اور ایہی کوئی تعلیم کریں۔ جدی زندگی بھی اگر دس سالہ میں انہوں نے بھی کاری آوے اگر انہوں نے نئی نسل آوے اس کو بھی کاری آوے اس واسطے ہیں ہم ٹائم دینا نہ بیسی انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن سوچتا تاں ہیں جب تک اس کا موہ کرسی نہ تو اتنے تک وہ کام نہیں ہوندا۔ اس سے کیا ہم محنت کرنی چاہیے جو کام آتا ہے اس سے دھیان دینا چاہیے تاں ہی اس سے کام ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مین چیز ہے تعلیم، تعلیم بھی ضروری ہے۔ تعلیم ہونی چاہیے انسان کو، تعلیم نہ ہو سیدہ تعلیم بغیر اس کو کیا پتا ہے؟ انگلیش دا اس کو نہ پتا ہو سیدہ اردو دا اس کو نہ پتا ہو سیدہ۔ اس واسطے نال تعلیم بھی ضروری ہے۔ تعلیم ہو سیدہ نال پڑھے لکھے دوئے بندہ چلو وہ اگر کوئی اچھی گل کر سکتے پڑھ سکتے لکھ سکتے بول سکتے۔ اس واسطے ہیں ہم کو محنت کرنی چاہیے اپنے بچوں بھی اچھی تعلیم دینی چاہیے خود بھی اچھا پڑھنا چاہیے تاں جی ایک آس جڑے بچے انہوں بھی اچھی تعلیم دے کے معاشرے بھی ان کے اچھا رول ہو گیا اچھا کردار ادا کریں۔ بجتان جی ایک آس سسٹم کریں تاں جی. پاکستان دے نا بھی روشنی ہووے بچوں دے کاروباریاں دے بھی نا روشنی ہووے کہ اچھا کام ہے اچھا روزگار ہے جے گران جستو تاں جی سارے اندر فائدہ ہووے تاں جی ملک بھی اگر کوئی بندے اس تاں بھی فائدہ ہووے ہر بندے دا فائدہ ہووے۔ دوستی دیو کوئی فائدہ دے سونا اچھا کام کرسو اس تاں فائدہ بھی ہے دوسرا فائدہ بھی اس واسطے سنکو محنت کرنی پیسی دس سالاں بھی اگر بندہ اگر کوئی کم کرسی تو اس بھی محنت کرنی پیسی محنت کرنی تاں جی سارے کم واسطے حال ہو جلن۔ پھر اس تو علاوہ بھئی یہ جی دے ہو انسان ہے انسان آتے بسی کم ہی کرن سو کموں کو اس کو کرنے چاہی دے۔ پھر کم کرسی تو اس پہ اللہ پاک اس کو محنت کرسی تو اللہ پاک اس کو صلح دے سی فل دے سی۔ اس کا مادہ تو کوئی کم بھی ہے تو اس واسطے سنکو اس کم واسطے سنکو ٹائم جانا چاہی دے تاں جی کم واسطے ٹائم دے کے اس کموں کو حال کرن۔ تاں جی واستے مسئلے لالوں ہیں پھر اس تو علاوہ یہ تو جی دے ہو ان دس سال ان دس انسانہ بھی ایک بندہ آتے وی کم کرساں صحیح تو اس کو کم اگر کر دے تو اس کا مطلب ہے اس کو فوکس جانا چاہی دے۔ تو کم اس تاں ایم پائے تکمیل تک پہنچے اس واسطے سنکو محنت کرنی چاہی دے اس کا مطلب ہے سنکو ایک کو آواز ہونی چاہی دے تاں جی اس کم کو صحیح کرن۔ تاں جی غریب دے بھی آگ گدھا ہو جودا تاں جی اس تاں بھی آگ کو ملنا چاہی دے اس کو بھی ملے تے اس تاں بھی آگ تاں جی داو جاں تاں جی اس کم کو صحیح طریقے دا ادا کر گینا اس واسطے سنکو محنت کرنی چاہی دے گی تو یہ دا ساتھ دینا چاہی دے. ایسا کام کرنا چاہیے دسوستے ہاں کو ایک اتفاقنال چلنا چاہیے تے دس سال بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں۔ دس سال میں اگر بنا چاہوے نا تے بہت کچھ سرچ کر سکتے لیکن اس سے محنت کرتے ہیں تاں سارے کام ہو سکتے ہیں۔ پھر ہون اس تو لاغے ہو جیو تیشن ہے۔ تیشن کیوں بچے نائجے جڑے نہیں پڑھ سکتے سکول بھی نہیں آ سکتے انوں کو کار جڑکے چلو یا مدرسہ ہے۔ ٹیب کچھ ہوگئے اس پہ بچوں کو بندہ تعلیم دے وے۔ بچوں کو تعلیم دے وے تیشن دے وے تاں یوں نہ دے والدین جڑے نہیں پڑھا سکتے بچوں کو۔ وہ بچے پڑھ جڑسن انہیں جگہ زندگی بھی تعلیم اسی تھے۔ کچھ یوں نہ دے بھی فائدہ ہوگی تھے ان دے والدین دے بھی فائدہ ہوگی۔ پڑھ لے کے تے اس وقت ہم کو ایک ہی دوئے تھے حل کرنا چاہیے دی۔ محنت کرنی چاہیے دی یا کام کرنا چاہیے دی جس پہ اس تاں فائدہ بھی ہویا بے جڑے غریب اور بھال لوگ ہیں انہیں بھی فائدہ ہونا چاہیے دی۔ اس وقت ہم کو ایک واز ایک کام کر کے تے ایک محنت تے اس وقت ہم کو اس کام کو کرنا پیسی دے تاں ہی کام ہو سی۔ اس وقت محنت دی ضرورت ہے۔ محنت کرسن دے تاں سارے کام اس تے سن تے دس سال میں اگر بندہ اگر چاہوے نا بہت ہی کر سکتا ہے۔ یہ دس سال میں اگر بندہ چاہوے نا آستہ میں ایک مرد بڑھانا۔ وہ مرد اگر بڑھا سی اس کو دے ہو بعد میں بڑھنا۔ اس تی پین سال بھی اگر الگ کر دو مرد بڑھ جولیے تے اگر دس سال میں اگر ایسے جینکہ جینکہ مردیں بڑھانا اور کہ جینکہ مسئلے مسائل ہیں۔ اگر دس سال میں بھی سیحل کرن دے ہو تیسے ننے کے جے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اگر ایسی. دس سال دے دورے دی گال ہے اگر دس منٹ اگر بیٹھ کے اس چیز تسی سوچاں، اجھی اگر اس چیز دے بارے میں سوچاں، ہئی کام ہم ایسی طرح کرنے ہیں، دہو دس منٹ بھی اگر سو آدمی بھی اگر بیٹھ کے اس چیز تسی سوچیں، وہ سو آدمی دی رائے تسی کہنے تو سو آدمی دی رائے بن جولی ہے دے، وہ ساری رائے کو کٹھا کرو تو اسان کہہ گو کافی رائے شامل جولی ہے۔ ایک گال ہے، تو اسی سارے مل کے مشورہ ہے، انال اس کام کو کرنا تھا، سارا کام آلو جولی ہے، اس واسطے اسان کو محنت کرنی چاہئے، ایک آواز ہونا چاہئے، تو مین چیز ہے ایک آواز یہاں واسطے، ان کو زبان ہے، ان کو بیس یہ آتے ہیں، سارے کٹھے ہو جولو، اگر اس طرح اسی سارے کٹھے ہو سن، سارے ایک آواز ہو سن، ایک آواز اسی اسی، ایک قوت ہو سی، ایک طاقت ہو سی، تو اسی ہر موڑ بھی کامیاب ہیں۔ دس سال گئی یہ سی، دس منٹ میں سی، پورا کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی کام بھی ہے، اس سے اس طرح کو محنت دی ضرورت ہے، ٹائم دی ضرورت ہے، اس کام کو اسی ٹائم دے سان، اس کام دا اسی محنت کر سان، تاں ست کام ہو جاؤ، اور اس چیز دے تاں ست کام آلو سی، اس وقت سے ہم کو خوب محنت کرنی چاہئے، تو کام کو اسان تاں پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں، اس وقت سے ہم کو محنت کرنی چاہئے، ہر کام میں.